Desde kachi xneribadekxobna buen taw noche guet, bdoꞌnoto kob, gdoꞌ no siyaə, gdono gdono chegbiet, noraba nira badekxob na nirnew fuers lanoo, pornichrak kiragxake chilara to boo chila bonna bonzaken yasea xsia, yasea kob, golaa konzakra baguet chila nordawnə non chinirkawno fuers por nizə sian buen chnire chira bawguet rkara ba juers non mod jinra bashiti lachin, katerolabachin, ronrabagan adirachag diraba por ni gueterdi juerslaaraba naꞌ kon bzaa zangas nimas raurabalagtguech, chila bargue zobwen lamguəs gayi bien bien gayin cheto yaaxlon, chichalon gayin chegulantolan platg. china chadon naꞌchadon gawrəban che toyinꞌ yinꞌ guenialon gulan to yinꞌ gaꞌa, chini gawraban kon guet, chimas rojuers karaba por ni kald xtenin niraba dekziyan kosakzə siyatlon por nichinireraa'a ba kald kə, madr xkaraba juers nerichag neribanichag lava cheto chin por nii nimas raurabassa. Naꞌ kon chxob reksakꞌ siengaa adegran rofo nomerogsaken, tachicho mode chixakꞌ dirabalon, nina bzaa no gak mod gu trabalan lo loguch chi raken ke bzaa nis chirian lo to tostad la notir kigazirauraga narabanguet par dawnillꞌ pornir yoraxobla laora bakosrakə neri raura buen desde kachin naꞌ xtalaw chono chinaa kano gawknon porninra norakwa nodeknir naꞌ wext lano.